אול דִכּרא עדי פ־טְפולה פאש כנת סג'יר בזאף וכנת כִּנלعب פ־סאחת דיאל אלחומה מע צְחאבִי, כנתפכּר כיפאש כנא כנרקדו ונצחְקו וכִּנכּבּיו מן בעְדנא פ־כל בלאצַה, חתה דאבא הדאכּ סות דיאל דּחְכּ וּגְרי באקי עאלֶק פ־לבּאל דיאלי, כתבּאן לִיָא בסִיטה ולאכּן כאנת לַחְטַה דיאל אלפרחַה ואלחורִיה בּלא חודוד.